Yam moite kalu am ni waute. waute kan risa mite sakane niya re anei. E niya re anei me sasaka tinaate, <hesitation> yei li <hesitation> yere sasakai e an sakai i sae. Isae se, ataukah i eu eu eu eu eu mulau i mosaru, <hesitation> letei isae isae mata ae, i sa'a lae, i sua eula maluma, tai teteloam ma amama henasi tunanaya ehu ei an no, ehu ei an yama na. La sebab ne u u miteri sa'a, hahu rimesa niya re anei sa pa son, tei riya ni anei me saka aneya aneya aneya me sala apalawae, apalawae le jadi ite i kalui ei ni aisa i hunuwe kapan kapan maneo, lo eniyare arei me sasakae e unuha tomono me sai kimmatammo riyae iase isae, isae sae matae sai anumen yo. Lalu kalu ma'areri le'e asrmite le'e <hesitation> maresa ye niya re anei le. jadi niya re anei me sakai i mau sae sae wanae. I patea husule tai wanae manahua pe, tai sa'alaru Kalu ihihunu inae ata lima sa, i ana mape tua rua telu, ama anae si an pason pason, lo renusa kebutuhan ruma tangga meriyo jadi kalu i ei niya aetam berarti an taam, kalu ni ei aisa berarti an. Jadi waute mareru isa mite nusae, eu euniya are anei, <hesitation> jadi euniya re anei me saka luyei ni ai sai hunui kapan kapan maneo. kalu aute yo isae, kalu yo isae, i wanae <hesitation> maroe le seme le'e. kalu maroe se wanae, kalu taamsa i a tanara, tai talae, talae lai soute sei ka piliero mama ai iyao. Lei talae waktu puli, tau taere rua pe, tai pele ai wailoi, tai keku rumaneo. Ai kekuru tai kalu i eu pe tu isa me sakalu lahu mite? Berarti iuhununusa helau inai huhutu lelesi. <hesitation> kalu liniae apalawa tam, liniae mite. Kalu mite tam ye apalawa, kalu apalawa sei atanara e. i ei atanara eta ye tualama ai sa sehe, nunuwai isi sehe, kalu yang asli taubo. wo sahau tena wanae, iliyu ilu sa'ate wanailu, mo taal airi yai tilahutuni taamyo <hesitation> tai sa'a tiwana sae wana hope sakae i i suaelo yan menyo <hesitation> jadi kalu ite hui rua telu na kalianase taamo, tupuli tam se risa ne, ilau husule maneo, <hesitation> jadi kalu lau husule sa berarti <hesitation> kalion masaru opo pe ye yuanaru, kalo o ite te sa berarti sa'a isa'a meriyo, ka isa'ai me na itiwana yo, aiwanae na saka mana huowope na i hunuweo. <hesitation> kalu lai hunue sei an men yo. Jadi wera re isa kalu hini ae tam, berarti an tam, kalu hini ae yo i an. jadi binatang na waute maruru isae niya are anisa mite, eniare anea palawata. Apalawa sae um turue, kalu mite sa e eu an no. <hesitation> jadi ane ane ane me sala apalawai isi isi, waseso otepen no tai muturu, em um turu me um turu lia mane, <hesitation> e lalahai tina ate na sakane an helu <hesitation> se me, jadi kalu imauera ni ai berarti i ane meriyo. <hesitation> kalu i pamarasi berarti bisane i ane tam, loahaune ini ae, se me. jadi bae re waaute, bai re ma'arere, sahiwehu sa'a la ite manuai nei ei ni ae yo Yeu ya sudah na saka nae, esaliye rahuwe, asu mulanke saale rahuwe sakai tei pele pelei arare pos ni arare papu reme yo, papu remeriyo lesin lesin atau maleyane meo re maleyane me lesin lesin, ye nae na suru mansarin ta'e lamatai isae, isae seme isae sasalata mulai sesungguhnya sali sali sali sali sali, usali sali sali layao mulu hiya ain ye temempo yana lesin ye sa ae, yetuluwesi tulu pele hatumari hahan reire, hesela yalaruru ra'aorto, ponom otowa le tam mulai ni sampe me. isampe me le ta'e matae, emataele taem lai sahe riya helumin yo, isaeri, isa'e ehu, tam mulai su mulai ope'e sa'ahe yu'uwen perang nura'o, elai opesa anahutun tumata pe ana anai peya eu esia hahan ura rane reisa si sae sanang set am remeru boleh, remeru sakana huwuina soseranai na lon ne reliu, taifuti si hutuwe, si pisiye eu huse layo lama sa anaotamone laiyo hiri hipe silai hipa silai silaihalama masa tam nim lo, lo malayene mesa ite isama samai sa cuma hanya wariu isa isa olao rua rua maneo, ilai huwari telu telu tam ni lo tei pe anao, yoimena ne ae <hesitation> ni waute me saoro re musti sesuai ni rihu rima meri yo, jadi sina hale kewelae yo